Ny fahafantara kolontsaina any <hesitation> any a- zaponey zao: de manao kimono ô, sushi i; de tia mihina fia manta, tia mijobojoboky agnatin'ny rano.